Nah men jak kami kak jak doson kak mange tu ade yang kami jijiknya dari mange tu ha tu, telegu mange tu, nah sipat mange tu kan nah kami nyebut e telegu, nah tu kami paling dak agam nia dengan mange telegu tu, ngape kerne ye tu mun dipahak mange tu ye telegu kak ye men ye kleho anu he jak jobor e tu kleho anu angin way embau e tu busuk nia he tu ni pacak pingsan umpame kita dengo anu embau he tu ha tu mange e tu eh ha telegu tu nah tu dak tan kami tu, tu paling benci nia kami betemu dengan telegu tu cuman ye kak men ketemu wang tu men dak tepakso ye tu dak ngelehoke angen tu angen bosok e tu, ha mun ye tepakso nia ha tu kleho e mange he tu, mange tu telegu tu mirip anu na mus mu musang mirip ngan musang cuman ye tu bang anu bang pendek kalu musang bang panjang, nah tu bang bang sulit tobo beda e mange telegu ngan bang musang ha cuman yang paling dak agam nia tu ha itu musang. Nak bidat <noise> sipat mange ape name kak musang anu telegu kak aa ye tu men ye dang anu kleho senjato e tu bosok e tu men ye ngeleho angen jak bontot e tu.